من اكثر الرياضة اللي اجيدها بشكل كبير وبشكل متمكن فيها أكثر هي السباحة لأن كنت مشترك أساساً في مسابقات تخصص سباحة في جدة من يوم وانا صغير لسا في المدرسة من أول إبتدائي أظن. فأظن هي من اكثر الرياضة اللي كنت متمكن فيها إلى الأن يعني ولله الحمد